<hesitation> semohefetin sheme da ndei sheftin egiftindu adigende adigendo deila chiye elacheyedu mai geren ah tinlau o ro dei deibo soyo we balo ilo ifiwei bal yodu noe dan fodan chiye lando ga airodo modekwado musin yero danhasi adoniyaso ga adigen bumso jire yo jiro ishem go dan ilwasi do duwanse ndougu yagida blandaya go gii asi saniya rogo doyahedo saniyal gere da andah saniyarol ishem gode ngana ilwasi kani <hesitation> yiro mushequ angol giredo blonando masi afoginso kaniya geren daudin mohamdo de diye gokoro dediyi gakoro nyo o da muldogintse leman pal yigidi leman gasigokoro ma mu doginse <hesitation> mshem go gereyo iwasi amma lenshe adihe mchiga mumangoyo qa ndan solgayosodo mundadi sowale go ngare-ngare asiro esi saniyavogodo saniyarol ilshemgo do ilwasi amma asiro <hesitation> gereuzamanda elu,

Siranki go ligi go go ho gisirnke go dige gaskuiyan ko yahe ndodo fagima bol bogisi kaniya mu yo saniyan babayomun gundose amma sani ya do sanido giladosheye gihanger e saniyo saniyaro sindo-sindo gaskoro gudo giro don odu tage di rogudo ohannasko rogudo oha noskorogu gi muhamdn kaldo angullemanugu yen oson endondangundo neman oshegu sittin amandauyugo digandaye amiya miyamidigum dage anso kimani ahae girodo baushego ohangerego do adah ankalangu amma gasiquie ndaigigigo yiro go barka <hesitation> garagama ilwasi giro adinma hando halal do hando hal lalso kaniya yirohan do halal gara yoro go do du mugom gimunsafti gi saniya ayo maingo gogidiso yo denyomsible angol gwalten gimodo saniyayen angol gwaltu engerenyo danda nethen gamdodu musiangorodo mdiloli kimani ahanmo girodo yirodo ahamungirno sam-sam do saniyado,